وتو ته برقي آله چالان کړئ او د تودوخې کچه معلومه کړئ. پتلون په سیده سطح کې واچوئ. اوتو ورو ورو د پتلون پر سر تېر کړئ. ناستو ځایونو ته ځانګړې پاملرنه وکړئ. وروسته پتلون په ځاې کې ځوړنډ کړئ ترڅو سم وچ شي.